कनाडा की संस्कृति स्वदेशी संस्कृतियों, यूरोपिय संस्कृति और ब्रिटिश, फ्रेंच परंपराओं से प्रभावित च। कनाडा की संस्कृति मा आउटडोर प्रेमियों और कैंपरों का वास्ता कई सारी चीज छन जन कि झील, जंगल, पहाड़ और महासागर। कनाडा की संस्कृति मा ऊंका आइस हॉकी खेल का वास्ता एक अलग प्रकार से जुनून देखणा कू मिल्दू।